Kitana chatite mambo yamema sana, shana uri koninjweri iji ndihii, chana uri konindedu, chana uri labda ko niaya, masuala ya vantuvaki chana uri.